Rusi dum hen dem bawi jatoraɗe lamu iwane o,iwane ley duuɗi kinsemil e ko nandi e mudum, ndennon kanko latinon prinse fu lamiɗo aranɗe mosku. <hesitation> E ɓettaade. <hesitation> E ley istuwaar maɓɓe kamɓe du, eɓe njawta yiitumawuuri muuɗun.